अपने जाना कि कोई भी तालाई खोल बकाने एक चाबी की जरूरत पिड़े। बना चाबी के अपने कशा भी तालाई नहीं खोल सका। अब अपने कदी-कदी तो सोचोई कि चाबी तालाई क्यों खोले। या चाबी के द्वारा ही तालाई कशा खुल जाओ। तो अपने बात जान बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाबी में नरे तरह का खाचा पाया जाओगा। जो खाचा पाया जाओगा वह बेस वही चाबी में पाया जाओगा और वही खाचा या। वही तरह की स्टाइल ताला में भी पाया जाओगा अपने जैसे ही चाबी ये ताला के अंदर गुसवा तो जो ख़ाचा हे तला के भीतरे बनिया ख़ाचामें फिट बैठ जाअब जसा ही अपन चाबी गुमांगा। वैसे भीतरे ताला में भी एक सिस्टम रेवेे या एक यंत्रवत प्रक्रिया रहे हुए तो वह जैसे उन्हें गुमावा। तो के साथ ही ताला को खटको खुल जावे और असा तालों बंद और लाग जावे।